La ch'o kujantik ixi'im ujantik la ixi'im que chäkaj umentej ub'aj tulakaloo' tu y como uguía da la chayotej tuxot'aj tujantaj y la ch'o la <hesitation> si el la kan ju- juchi'ik la cristiano la winik tan umantik ti meyaj ma' tuyilik este tu'ux tu'ux yan este tu'ux yan mon este como es tu'ux yan su'uk lakan ma' tucha'antik y la y la ch'o y la xox- xoch como es och och kujantik kax, kujantik je' tulakal tan ub'etik la la ch'o la ch'o xo'och come es och, la ves pasado wa'ye' tukinsaj inkax las doce de la noche las doce ak'ä' la bulla y lik'il uyilik la <noise> och jo'mij ukinsik la kax och yan to